gott kvöld ævistarf arkitektsins Einars Þorsteins Ásgeirssonar er hægt og bítandi að koma upp úr kössum í hönnunarsafni Íslands þar geta gestir og gangandi fylgst með starfsfólki safnsins skrásetja hátt í tvö þúsund muni úr vinnustofu Einars sem hann færði safninu að gjöf áður en hann féll frá árið tvö þúsund og fimmtán einar Þorsteinn var brautryðjandi í og var farinn að huga að sjálfbærni í hönnun og vistvænum húsum langt á undan samtímamönnum sínum við litum á þessa óvenjulegu sýningu um þennan óvenjulega listamann

tvö þúsund og fjórtán fékk Hönnunarsafnið Íslands að gjöf fyrir aftan okkur sem er vinnustofa Einars Þorsteins Ásgeirssonar sem hann gaf safninu

að vinna við að taka upp úr

sýningu heldur er þetta

sem er opið og fólk getur komið hérna og fylgst með því sem við erum að taka upp ástæðan fyrir því að við erum með þessa sýningu er sú

hálfgerð synd að gera þetta

í þessu þeir ná það góðu samband að kom þrisvar til Íslands til að tala við Einar til Bandaríkjanna svo var annar frægur arkitekt þýskur Frei Otto þar fékk Einar vinnu þegar hann var búinn að læra í einar Þorsteinn fékk áhuga á vistvænum byggingum fyrir meira en hálfri öld hann hannaði meðal annars sérstök sem byggð voru víðs vegar um Ísland þar sem áhersla var lögð á hagkvæmni í byggingu og orkubúskap almennt var það þannig að hluti af kúlunni sem plasti þegar sólin skein varð þetta eiginlega

sem var byggt á Ísafirði sem er eitt það flottasta finnst mér notaði þess vegna ekki nema tuttugu og fimm prósent af hita og orkuþörf venjulegs húss af sömu stærð hann hafði líka mjög mikinn áhuga á öllu svona yfirnáttúrulegu gerði

til að mynda hluti eins og

hann hafði áhuga á öllu og mér finnst sérstaklega skemmtilegt með þessa sýningu hvað hún kveikir í fólki sérstaklega nemendum sem eru að læra hönnun eða myndlist það geta allir tengt við þetta þessi form kannast margir við já þetta heitir og

að utan og innan og á milli

ljós sem er hægt að breyta lýsingunni á þeir prufuðu saman ýmsar aðrar til dæmis

svona prufa þeir hlóðu úr þessu

skemmtilega veggi svo er hér þetta er brauðmót þá er deigið sett hér og bakað

er gaman að borða svona frumlegt

í bakaríum er hægt að raða

bil á milli brauðanna ég er að taka upp úr kössunum og skrá alla munina ég skrái þá

sarp punktur is punktur is sem er skráningartæki safna Íslandi við tökum myndir af hlutunum mælum þá og lýsum þeim leitum að upplýsingum um hluti

meiri upplýsinga um stærðfræði sem þarf að afla upplýsinga um

það má segja það hér er enn ein birtingarmynd hann gerði endalausar tilraunir með stærðfræðina og formin í þessu það sem hann gerði hann kallaði þetta giftingar hann raðaði þessum formum saman og fékk út vissa möguleika á

nýta þetta við sitt hvorar aðstæðurnar þú vinnur þetta fyrir opnum tjöldum eins konar sýning inni í

er hálfgerður sýningargripur hérna meðan ég er að skrá

mjög mikið því það koma geta sagt

óvænt um Einar Þorstein og geta þannig

frá vinnunni að

það alls ekki það skemmtilegasta við það að vera í samskiptum við fólkið segja því frá Einari Þorsteini segja frá þessu verkefni sem er svo ótrúlega

er eins og jólin á hverjum degi það er húsnæðisvandi á Íslandi og menn að reyna að ráða ráða fram úr honum ættu

það má kannski segja að vera óhræddur að kasta hefðinni frá sér og byrja að hugsa húsið upp á nýtt

punktur is

allt það helsta tengt menningu úr öllum miðlum